Me otu onyien-cheng abang me bankpunge mbe ji bankpunge kyi faɨ me-mu'chi bankpunge kyifad ewa. kyifad byiru. byi che bayep. byi ch. cocoa mu'chi enen tō bitu me mu wueneé byitu nuéué ekrō. anen ekō anen ekwa ka'se nnēu ekwa éyén. byiem a'byi gbaat mbi byi ky a' bé akpuga ke' okundi o-shee mu'ten byi mu' nē kasi okundi byi kpang byinging eten byi ba' shee ke' kase. byi koō akpuga. byi bi byise byi tep bwan ke'ba'nwet byiem mbi bi mu chi éné kang-kāng dyici ke o-shee mu teu mu bukyi bankpunge mbe ten byifat be-byifi ne- bakut. mbe-okagara ba'fum. ba'fa ke-ba' motor-o be-byifi ne ba-nwet okagara mbe byimu chi bykere. ougu byiem byi mu'be ke o-shee wa'ba'nwet bwan eten to ke mbe ba'tange ba. ng tō chwom anyi ba'uyi ne' bufun e-be-be byife nē kékere nkyi byi mu'byi chi. byi mu'chi bifat byi kpang byifat byi-kpang biifad ewa ba'kpang byifat bay'ep, ōkundi ne' bukyi bu'mu-mu-ke. kere kyifi nkyi byi mu byi chi. be'byiraa'bé kŷe byi kong bacin banet byi ti byitange kan-bé. byi kye kan be-byiket ba-chi kyifat. ba'nen bwan ebe ba'fun bwan baja esang chwo. nang ba'rea ke ozung ba'ku nym. chwo nang ábakpá afere nym ke e-shee bukyi mbe ba sheeing enyam uyi fua-fua mbe ba sheeing be ekwure-o Mbe ba' sheeing be byiem chwo. byiem nbyi byi mu byi reng byi bi-by se. eten byi chi byiem eten byi nen bwan eten byiem byi je chuo bi-byi chi byi jang akpuga eiten nkene ofyi mu. esok byi kpet e-chi esok. wkere o'fyi mu cocoa byi kpet e-shee cocoa nkere o'fyi mu'byiru byi-sinu byuru byi shee nkere ofyi mu ewa. byisim ewa byi fe ke a'kpu, ne'ke garri. byi'fo ke'bwrang kyira. nkere o'fyi mu. e'ten mbe a-cé ne mbe-byicat byi dim byilop etwop. mge'dim a'buo e-buo. ba-kam ekwure. ba'kam byikyê ba baram byi kyi be-kyifi nkyi osowo o'da jware ke efi bukyi. esi bukyi nyi ne'baunjuėrė mbe. osowo nang ka-chiewa ke wo achwop ke e-chin e'byi etu kaku nyi a'chat ka'chi byirim a'sim a'bachi garri eyen a'ryi ne'bwan eyen. a'tim bwan eyen ke nwet a'fu a'bi kesé eyen a'bi kyise eyen enē ke. mu'byi kpem ke esi nyi ete'n nyi bukyi ke o okundi. byifi ne afanekong ne baryi a-ci nyn nen osowo bu-o-juarang be-omu'mu'onang'ng byuning nbyi byi fa'byiem bi-byi fa a'ku kesi bichi kanong byi wure byi ba-shee e-shee ekere e'fum aku ba nbe porthacourt. nbe Igbo. mbe-ke esi bukyi ke'esi okundi ba'barye ba-cocoa. Ba wed onbe mba fiom canamon ba be pkang ke seo boki ibere be ju eyan be ke baiye teh ba tu be dong oh sono te sinsom otu oche senator Matthew ofe ba yep ofeng ban npuheng okun bem a se etah mke bouchi teh oteng be be chi oshe ofle le byen letem be ana bon oshue ba thane bian ba teh ba be wai le oshe okele Ba be wa ke aar nye ashie nye mbe ba kwa le bawed eh ntuene ba kwa tor mbe oswe nye ku tor mbe ba chi ina ntengi me sel ben nye le oshee boki ochi panon kanong ba flower mbe tong esang asem etah bem za zem be tah nton tor watermelon le oshie boki ba con peln toi watermelon anye mude a plaor ba sha sha inwa beem mbe mu chi ne can kar le ope lati le oshie boki aha fo ben oh